<hesitation> mameshek chuu chatinye kochang. <hesitation> muut tugul ang tukul komii, e mamii ota agenge akomaimuch ketuye amuu amu loen. Ako rapisyek kora chepune sikepa ke sikepa akoi yundo. Akora koingen ile pichuto komii poisyosyek, mii poisyosyek tukul paas akoloen anyun, po mokoi mokoi yeah makoi awee mokoi awee anyoru am ngele kituisoti eng kenyit. Konyil ageng'e akot kora koin, <coughs> tap ketuiye akot kitap ketuiye akot arawek loolaklini kike kikinde koek kenyit ageng'e siketiye. Sikeng'alal ng'alek ap kaa araa lochiin pichotok kapisa.